Muting maan umimé éni uting babé ufaak butumi bu gafoŋo: batanj, bucaŋéén bahay sin bucaŋéén busa étiyee nésankajumo gunanar guruto gufira gupoom gukahal sibuur siféémb ékumbung étiyee dégé gumobay gudahaar gujééla gumunkut.